Bueno, ya ioo tele, tele ñtasnu, tele, tele ñtuku, prisku, prisku koujii, prisku kounu, bueno ioo uu nu priskun, este ñtaña, tele ñtitoun, ñtinuu, este.